Ar itə ipasinimi naysə pa i bəmi dinsənəgə nay sə pa ai daga baa ryə mabu i dasimi kulə rə en dəl iyə səw minu nə nerkuwa yaw minu i pasimi pan nay reni lúni daga ani nəkə daga mabu gəənu enu dinai rə ryə aw, təy kən bə i pasepan nay sə pa niso aare resəanəgə musə pa gərigə aa re gaw nə gə gawtəl gərigə ani resini musəpa nə kə ŋa reni kawminu rə daga nerku wa yaw, daga səw niisə ire mi pasəgə nay pá i pasimi nay pa sə an renəgə sə musə pa ani daga irə reni gbakawminu atəm yenəm ami mi kənre ikən ewakə mi i re mi ren kpikə nə yakəl, i re miren gaka wan, ən ga wan ani an gam mə re bənə gə tomsə, ko kuma mə kamsə yaw gbakə ryə yakəl ali daŋ sosai niŋ ani bə i bəsimi bən netə i za gbakə ryə i ar kaw mam i kəwsimi kən niya i bəsimi bən ar ai rə pat i bə mi valəgə sə mi bə ɗakəgə yakəl ai nə i sosai.